ס'דא זייער אסאך אינסטראמענטן, מוזיקאלישע אינסטראמענטן. ס'דא די פיאנא, ס'דא <hesitation> עלעקטראנישע פיאנאס, ס'דא גיטארס, עלעקטראנישע גיטארס, טרומפייטערס, טראמבאן, א פויק, א פערקאשין, א וויאלין, א בעס, א יוקעלעלי, א הארפ, <hesitation> און נאך אסאך פלוטס, קלארינעטס און נאך אסאך.